anin kuliko anin gaan diblama gad jebii ursuun gan diblamaa kaa duff kas jiraa gaan kuun duub woan birii midafedaa akk diraa ijedee midafedee woansun kulii gaan diblamaa kaa dufaa jirsuun ankarkaraa, maal suun woan dudu akcholee ishee mii dargenoo boarbada.